Geɗe ngonɗe e ordinateer ko ni mbayi. Ordinateer waɗi ko: ngaadi ( to geɗe fof mooftoto), waɗi tappirɗe, waɗi doomburu, waɗi ekra.